जुत्ता जु छिन चार पांच भाग छिन सबसे पेहली ता वेगि जु सबसे मूडी बाटिन लगन वेटे सोल ब्वन अर जु माथो भाग वोन उ पता नि क्या ब्वन वेते फिर वेगा जु तस्मा वोना वेगि जु जीब वोनी अर वेगा जु अगिन बातिन लेदर लग्यु रानू ता चार पांच भाग जुटता वोने ची।